अगर मका स्विमिंग के लिए जाना पड़ो। तो हम सबसे पहले एक चड़ी लेंगा। एक टाविल लेंगा। ओ का स्विमिंग का वाटर का कपड़ो पहननो पड़च। औ कपड़ो लेके ना जाऊँगा। मुंह पर बाँधने की एक टोपी आवे छोटी सी औ टोपी लेके ना जाऊँगा। आँख में पहनो का चश्मा आवेच। औ चश्मा लेने ने जाऊँगा। ना एक बस्तो ले जाऊँगा। औ के अंदर सब समान डाले करत जाऊँगो। ने एक मुझे एक साबून लेंगा। नहाने के बाद शरीर पर जो गंदगी चढ़त। औ को वापस धोई लूंगा।